एका बैलन्स वेजेटेरियन डायेट खातार पयली म्हांजे। आमका खूप शें भाजीये खाचें पडतले जेंच्य भितर। प्रोटीइन <hesitation> भरून अस्तात तस्शे। आमी सोयाबीन सुध्हा खाऊंक शकतोपनीर यो। सुध्हा प्रोटीइन <hesitation> आणि फायबर। असलोलो एक बारो प्रॉडक्ट आमी आमच्य। जेवणांत थोड्य धान्याचा पीठ मिक्स करून। भज्लाली भाकरी खाऊंक शकतो।